Peran atau tugas pemerin pamarenta dalam <hesitation> teknologi atau informasi yang saat ini berkembang ada yaitu <hesitation> ja pastikan supaya masyarakat mane bisa <hesitation> adaptasi atau bisa jo menyesuaikan de kondisi de perkembangan jaman yang o kia <hesitation> adono nanga kehiduapan nyata oka, trus sinoto manege supaya ua wo ketinggalan jaman, jadi masyarakat juga bisa o kia tetap ja pertahankan manga budaya, manga tradisi, manga adat, tapi tetap juga <hesitation> ona bisa <hesitation> ja sesuaikan de nilai nilai modern atau nilai nilai teknologi dan i- informasi yang <hesitation> masi adono.